E piso zany, re fahitako an'azy izy, misy izy da voane <hesitation> haromontagny avao koa e piso, da misy koa izy misy haka, satria izy io ra arakaraky raha hoaniny, raha maloto raha hoaniny da mety io ngamba mety mampisy haka an'azy, izay ny fahitako an'azy.